أكثر الصفات اللي تعجبني في الأفراد هيا الصدق والإيجابية، أحب الناس اللي يكونون صادجين في تعاملاتهم يحبون عن مشاعرهم بوظوح بشكل مباشر، كمان الإيجابية تخليني أشعر بالراحة وتظيف جو جميل حولي لما أشوف أحد يعني يتعامل مع الحياة بإبتسامة وتفاؤل وأمور طيبة أكون م